دا انتخاب هم ډېر شخصي دی، او دواړه خپلې بې‌مثاله ګټې لري، خو که زه ووایم، نو زه به لږ تر لږه له خپلې کورنۍ سره ډېر وخت تېرووم. کورنۍ زموږ ریښه، ملاتړ، او د ژوند تر ټولو ژور تړاو دی. کورنۍ سره وخت تېرول د اعتماد، مینې، او ګډو یادونو د جوړولو اساس دی. په ستونزو کې کورنۍ مرسته او تسکین ورکوي.